Tá va chinyó xunada. <hesitation> ko kuatanchí chí odavachí to ho o on. novichi tá <hesitation> va ho tá ñooi yo'o ta otá. <hesitation> uxi xaon nixí, ho iin ta udiko kueá ta oko xaón kueá ta oko ta udiko o'on kueá ta. udiko uxa kueá ta. udiko o'on kueá, ta udiko uxa kueá, ta oko ona kueá, ta. <hesitation> ta. udiko xaón kueá dine dine onidiko kueá anri né onidiko uxi kueá, nrida nijan ngu ni né va chín.